चैनसा एक चैनवाला आरा हे जौनकि मसिन अइनजनति चलता आउ बन्‍ना भारी भारी लट्ठा एक सहज तरिकाति काट दहता । यि बहुत काममे उपयोगी हुइता एहका आजकाल दिनानुदिन बहुत ज्यादा उपयोग हुइता । यि चैनसाके मुख्य काम यि मेलके आहे । रुक्खा कटना, लोहा कटना, पथरा कटना, कठिन काम ओहके सहज बनैना हे । चेनसाके प्रकारमे पेट्रोल चैनसा, इलेक्ट्रिक चैनसा, ब्याट्रि चेनसा हे यहका उपयोग करके हमरे हम्मर भारि ति भारि काम छोट समयमे करेसिकत होइ । इहिमारे यि हम्मर तेहना बहुत ज्यादा उपयोगी आजकाल हुइगेल हे ।